gbad zəg wuh rig yak zoh amər pen bəgkini gbari bəgkini bari rig yi wuh a sansan bəgkini bahri rig sah wuh nəng bəg agunpər rig shii beshiu afau bəgkini bahri rig sah wuh wuu hah a rig kang bah agunpər rig fen buu ake drí wuh ri aama amah woi ama bahd zəg bəgkini mang a shií zəg beshiu bəg agunpər mang mpər ziun sid yai ba a woi jen hah kuh rag sah nkang bah abaibai jiri kai dong mang kuh bahd zəg bəgkini mang mpər ziun ma bəg kobo nom bayai mand kuh rig sah buh nəm fyagha fyagha jirikaimang akuh dəg kobo ama wuh npər a rig bahd bəgkini, hah a rig dəg atau ake bəgkini wuh ri a rig dəg a sansan ake bəgkini wuh ri a dəg a rig yak zo apen ake bəgkini kinau zium sid sid sid kurumam gbad zəg bah a san san nzəg rig y wuh re ama amah shii bishiu mrig sah buh nəm fyagha fyagha fyagha bəg mah yakeh a yəg darigha yai bəg ma yakeh a yəg dangha a yai bəg mah yəd keh a yea huub a wuh npər she a dan sah buh ziun wanda gashi nan ba ama woi bəg ma yi wuin npər hah rig dab gbar bəg npər hah ama bəg ma yi wuin mpər hah rig swak ripə hah dong jirikaimang kuh bəg bəgkini badri nəm bayaimang ama bəg bəgkini badri nəm a rig woi drí wuh bishiu nang bəg agunpər rig tak nəm zag zag marekai awa dəg dri wuh are yai a rig yaa zoh aməripen jena a jen mah be ake be hah. Bəg ma yi wuin <hesitation> ba abəg zəm a bəg rig sah hah kaman lai zərih yi a yi rig shad hah bəg mah yi wuin karfe huunyeh a yí mm a woí hah wuin koh karfe sunje a mah bahd zəg bəgkini mang a sid zəg karfe tanubari ke tanubari bəg rig dang wuh wuin jiu a rig sa ake tanubari hah ri jiu sara kuh jiu nyeh koh jiu penah mang jen hah ana ghang a bad zəg bəgkini mang ama fad are nmah saa sanu ziun pena sara ayi kpər a yi bah hah təun akɦíni goma wuh sah buh zəun kəim a rig yak bazium sai she kəim mang mpər bahd bəgkini she msid she kuh mah bahd bəgkini jíu ziun penah sara nyeh soh arig woi amang bəi aih wah gbanou tanu bubari rig ayi aiyi a nəm ye nanəm ka gan kai yi kuh afarba tanu buhbari she re bah a yi kuh aferbu tanu buhba ri she jiri bəgkini bari aku bəg wah nəm mpər ama bəg bəgkini nəm bayaimang kud dəg zəg afarby tanu bubari mang so sid na nəm ake yau shume mare kai ana rig nar re aba nəm kpak kpak amah lad kuh bəg isəgkini nalm bam bagkini badri nəm ban a lad zəg pod zəg mang ana lad a ye ziu sid re pini ama lad a ye ziu sid a yi <hesitation> jiri mang bəg rig lad bub bəg bəgkini ba dri bəg rig kad marekai bəg bəgkini bedri ama lad buh bəg bəg kin badri mang a lad zəg bah pod zəg ri mang yi zəg daun jen hah. Bah yi bəa ke hah bəi yi ayi bəg ke bəa hah ri yi ma bahd bəgkini mang nəm bəi zəg ake beh hah ri mang yi ma bahd bəgkini mang yi nəm bəi zah ake bəa hah ri mang so baa ayi rig sah ake bəa hah kafin a yi rig jii kini ake yau ba ayi rig sa hah sai bəg bəgkini badri ama rig saa busau re abo yau busau gwabnati a rig sah ba wai kinau lai ziun ama ye kahd re office she a rig dəg bah ke ve bah bəg rig lad buh a hankali mrig dəg kuh re bəg bəgkini badri bəg wah nəm ama bəg yanda nrig shii behu bəg maa bəg bəgkini badri mang bəg yanda abəg shii bəg dri mang bəg bahd zəg bəgkini ndəg zəg shi yak zoh amərpən mang a jen ma woi beshiu ye ayi shi ake shumen jena bah hubba sid yai bəg san təng, bəg bah amuld nəm mbəg bubah a sansan nəm yadda ama woí bəg bəg rig kang buh ziuno akəin so a woí mang bəg rig dab nma dab dab dab buh ziun ya sa bəg bəg ye ziu sid re pini jirikaimand bəg bəg bəg kini bahdri nəm ama npər ama rig bahd bəgkini a jen rig woí kuh akəin hah kuh dəg bah hah a zənii hah kah dəg bah hah akəin kuh dəb bah hah ama awah bəg wah nəm bayaumang a woi zəg bah rig yak zəg wab zoh amər pen mang ashe buh mai bah myi nəm ake.